بالنسبة للجو في إسرائيل الحتات الساحلية جوها بيكون معتدل في الصيف ودافع في الشتاء وممكن يكون فيها حبة مطرة أما في الحتات اللي جوه الجو بيكون حار شديد في الصيف وبارد شديد في الشتاء وفي المناطق الجبلية الجو بيكون أبرد ممكن يكون في تلج عديل أما في الجنوب الجو بيكون صحراوي شديد لأنه بيكون جاف وحار